Aaha! unungalole munumbula ijanu umu, mumoyo kwangu umu ifyakula kundinuka sana, ikyakura ikya asili, ikyakura ikya asili ndikwinuka sana sana kuliko ikyakura ikyakisasa iki, aaha! ikikwanae ndiwuna lwere. Maana ungalola vajito ava sikonuise, basi jise nikyakurya ikyakisasa iki, ughona avadala <laughs> uvona avadala vanya- vanyakitambi nindesu, kwahiyo, bora ukwilila ikyakura iki undinoka sana ikyakura ikyakyenyeji sio ikyakisasa, ungalole. Ungalole ikyakura ukuti nuka sana ukurya une, kwanza ndikasimwe pavusiku, ndikesya uvuhondo, apandikesire uvuhondo, nandikavika amafua ka- ka- ka- ku- kakiuma munanii mu- mukiwanda aka, nditole untinda kwaharanga, ndisopa mula, apandisoplie mu- mula mutenduka iharanga mundosa mula, nditola numwinyo ndivika pandivikire? Ndikwipula, apandipue, nditole isu- nditola amakasi, nditenge isyai apanditenge isyai. Ndaivika amajani kaa akanani aka asili kala majani furani ivi, kaa asili vikwilanga vita amang'apoli. Amang'apoli ata musuluvali kaihoma kala amajani kakene kala utola uvika, apauvikile, <noise> ichai jikiwa kabisa jik- jikivuka yaani jive rangi nonu wito uvikile kakisasa kumbe kakienyeji, pauvikile pala utole isukali jako, uvika kidoko, namusyai une nendyai inoko, ukuvika isukari jinieng'a, ijinieng'a sana ijinieng'a sana bauvika isukari jinieng'a, bahu umwesi ughu ndipelile. Nyainuka isukari jiwisike jakawaida, eehe! pala tiva- m- pala tayari, ndiva tayari ntiterike indosa syango, ndivikile untenda kwa karanga, nditwangire nasinyungu, inyungu ind- inyungu nditwangire untinda kula nakwene tihanzize, silokwite, ndikwipula musahani, apandipue musahani. Ndinywa nichai jangu jonditeringa apanditeri apa- apandinywe ichai jangu jonditerike, ndiwa tayari, ndi- ndi- ndilawike apandilawike, ndisuka isyombo fyangu vunonu apandisukile, ndivika mukabati, apandivikile mukabati, pamunyi tena kangi, ikyakura ikingi ukundinani, ukundinuka sana une ikyakura ikya asili ikingi; uvukare, uvukare, amasebele, nandyaikobola, amasebele nandyaikobola, ndaihabete dona. Apandihevite dona, ndyaihanza ing- ingano, ndihanza, amasebele kukene ndikwisa ndihanza niharangise ikidoko sana, apandianzize pundiba kumashine ndipepeta vunonu, apandipepite vunonu ndiba kumashine ndiba ndiheveta, apandihevite ndivika munyumba, apandivikire nimunyumba, apandivikire munyumba, nditengure nukusaka ukuta! uvukakare uvundevi tuku vungu ndevi tuvu. Ilelo ndipule uku- ukulimbuka imbukanihe ija- ija- ijaasili, haa! imbuka ijaasili, kwakweli vunjuka ndyainuka sana, uvunjuka ndyainukwa sana, nditola, uvunjuka vula, ndikida nikimaki ndikida ndikida ndikida ndivika musufuria ndikida ndikida, nditole ikitule, apanditwale nditole ikitule, ndivika kabla nanditelike ndivika mukituli <noise> nditwanga nditwanga nditwanga nditwanga nditwanga nditwanga nditwanga nditwanga nditwanga, ambanditwangire, uvatayari, wuvie tayari vikive twighe apavuhive twighe. Apavuhive tukuhonjoka wula, ndiva tayari, ndivika mmakasi apandivikile mmakasi, ndikuvusuka, apandivusukile, ndivika, munanii, mumakasi, nditenga pakikai. Apanditengire pakikai, ujevula apavuje vuwe, nandihaharange apavuje vuwe, nditole untinda kwa arizeti, untinde kwa karanga, itangawizi kidogo! itangawizi kidoko nikitunguu saumu kidoko, ndisyaka ndisyaka ndivika mula muntinde ukwaharanga nutinde ukwaa nyungu, nuu- ni- nisihungu isyo sivili iu- itangawisi, nikitunguu saumu. Ndikubihila, apajije uwe kidoko! nditole umwinyo, umbuluma, umwinyo kwa kwalikanga, syumive tuku, umwinyo kwalikanga siumiwe tuku, apanditole umwinyo kwali u- ukwalikanga, ndi- nditola mukitule, nditwanga, apanditwangire kwiva kama wuta wuhevele, apakuva vuhevete! <noise> nditola, ndivika mumboka jangu apandivikile mumboka jangu. Ndivika mula jitengule ukulokota ukulokota ukulokota pajipiye, ijingi adikubikira musafuria, ijingi ndivika, jakurya kumie maana ndiwa nditerike nyoroso. Apandipwe pala uvunga vangu vundevite, ingano, amasebele kaa- kadona nandaikobora, nikalanga kidogo ntoluunga wula ndisuka nuvukale! apandisukile, pamunyi ndivika mulietipoti. Ndikwipuvuja kwa wangu wa asili, nuvukulu nu- nu- nuvukale wangu wa asili! apandivi ndi- ndivukale wangu wa asili, ndivika pamesa apandivake ndivikile pamesa, nditengule ukula nditamye paanani pasebule jangu ndilya ndirya ndirya. Apandirie, apo lino ndilola kumie, apa ndilie, ndilola kumie, kumire ngasike kumie aaha! kumie, kulikyakura ikyai imboka ujundainuka sana. Ndainuka sana isamki moja jikwilanga kambale. ikambale jira kwakweli ungalole mumana ukwa mumana ukwitu. Jenyaa jinyavitamile inyamadini mulosu sana. ika- ikambale jikongelesya sana amadini mumana, jira vutola, vutereka, apa vuterike gwisope umwinyu, ukalikanga, kunanii kweku- ku- kuevetukira mumwa, apakuweve tukie, <noise> jijevula pajijevue, amakai kala vududa vihakanga pavuhila kanga ikidogo, ujatena uvike kisa umbajira pauvikire. Utola, utole iharoti kidoko kusyaka, ikitunguu saumu kiusi kidoko usyaka, ikitunguu maji kidoko usyaka, utola untindo ukwakalanga usanganya, utola ihoho kidoko usyaka, uvika mula. Utola, <noise> inyanyac- i- uisi- i- i- isi- iu- iu- ubwite vunyanya ushanga, siinyanya imba isyo uvunyanya vushanga vula, vutola vula vuvika mula pauvikire mula, wisuka wisuka wisuka wisuka uvika mula pavusiki vuvikire mula ukubikira, apaukubikie, upulekera dakatano, ujilokote samaki jira jirokote namakasi bisiungo sila jilokote isyaasili sila! apajilokwite nuvunyanya ushanga vula! apajilokwite, kubukura, upindula upindula upindula upindula upindula upindula upendula, apaupinduke, vuja tena ukubihila, apaukubilie, utola amakasi, uvika kidoko, apauvikile kidoko, bulikira jilokote, daka kumi, idakika kumi apajilokwite! idaka kumi isyo ukwipura. Pawipule ukujileka papembeni <noise> jendelee uku- uku- ukunanii ukusisima pajisisime, unyandosa syako ukustoo, utole indosa syako isyaasili, ukisa ukisa ukisa ukisa ukisa ukisa ukisa, apaukisile wisuka, apausukile, utereka musafuria, apauterike musafuria, utole uvungu uvo uvuhevite, uvusanganisye i- u- u- uvuhevite i- i- ingano, jikalanga kidoko nua- namasebele. Siya amakobole akana kahoboliwi, uwunga vula indosa sila sipie utole umwinyu umbuluma kidoko uvika mula utwanguminyi kula uvika kidoko, apauvikile kidoko? Utole uwunga vula, mwiopa, apausopile, utengule ukusuka wisuka wisuka wisuka wisuka wisuka wisuka wisuka wisuka, wisuka wisuka wisuka wisuka wisuka wisuka, apausukile uvupindula, wisuka tena, indosa sila sila i- indosa sila sihevetuke kibisa sihevetuke sihevetuke kabisa, uve kama utawukalewakawaida, u- uwe kama utawukale wakaida, wisuka wisuka wisuka wisuka wisuka wisuka, <noise> uvika mulietipoti wana moetipoti kavili. Ilingi lietipoti, uvika kwajili jakilavu, ikitafunwa ukunywela isyai, uvungi, isamaki ujuterike jira, nimboka jira wila kukemie apaulye kukemie, ukwingira pakukona, apa uwi- uwingie pakukona, utola kilau pausiku tena, ukolise umoto pakolise umoto, utola, ilikaratasi livalasu, ilikaratasi livalasu, utola uvukale vula uvika mwikaratasi, uhune na kuno, ufunga nikamba, uloveka amakasi pambiusu pala apaulowike. Amakasi amapisu kala kasemuka kasemuka kasemuka jevuleka jevuleka jevuleka jevuleka jevuleka jevule, vakajeuwe <noise> utola uvika musahani, uwikire ikaratasi lila ufungule uvukale wula, wuva wupyusu, witaka mumile pakusuka lilino. Isyaijako kivikie musupa bado myusu utole isyai umimina, <noise> <hesitation> kwanza kabla jakumimina utole uvukali wula nisamaki gwirya gwirya gwirya gwirya, isyai jako jilipapembeni, apa jiripapembeni umu- uminine syai jako jira paumimine, uinywa wunywelelila, ko- kaliwako nisamaki urya tayari unywelelila unywelelila unywelelila, upambile tayari, uwa wikwite, wesu ulinde isiku jijo bila kula kwasababu ukikusa sana, kyakurya kyaasili kila ndikukinoka sana.